بودي أذهب إلى العصر الذهبي الإسلامي تحديداً في القرن التاسع الميلادي، كانت هالفترة مليئة بالابتكارات في العلوم والفنون والثقافة، وبودي أرى كيف كان العلماء يتبادلون المعرفة وأتعلم من تجاربهم، وبودي كمان أستمتع بالهندسة المعمارية الجميلة والثقافة الغنية.